الغرض من النشابة بنفرد بيها العجين في الاستخدامات بتاعة العجين يعني لو داير عمل بيتزا داير عمل فطاير داير اعمل <hesitation> بسكويت داير عمل مينين بفرد بها <hesitation> العجين وبقطعو وبسوي بيا